han tapira tua mibin a tashira ayi a mina dron to han lenu bɛ sin purke a ji mu beso si a le awe <hesitation> odezavɛl yan nimi o uwa odezavɛl mu ɲui ma safina mu'a omoɲu <hesitation> o non'on ma we co'o co'o ho non'on so a lebin don obun mɛ zun a lera tashira tapi na ɲɲɲɲ